<hesitation> Enkoko oragiteeka oti, ekyokubanza kya byoona, oyine kubanza waronda enkoko, enkoko yaawe yayenda eraba eshaaki kandi yayenda eraba enkokokazi, wamara kubona enkoko yaawe orabanza ogifuure, ogiiyeho amapapa mbwenu, amayoya, wamara kugiyaho amayoya <hesitation> ogiyemu ebyomunda kugira ngu obe oyine enyama yomunda kusha otiine mayoya, waheza okwaate enkoko yawe <hesitation> omanze ogiteeke eri yenka hatagira eki wateeka wayenda orateekamu nakonyo kugira ngu binuriire mbwenu waaba orenda nkokujabura mbwenu abarakunda kujabura, waheza <hesitation> orakwaata enkooko yaawe eyi waaba otekire musafuriya ogiteeke mubirungo, haza ebirungo ebi turakipzesa mu nkoko nibingi, ronda amahuri, waaba oyine ka buto nako kateekeho aho, hariho ebinzaari, akasaano kobuhunga nako orakajwaanzamu kugira mgu etayekwaata munonga, oyine kuba oyine nengano, so byo birakuyamba kugira ngu enkoko enuze ki, enuze colour colour, kugira ngu etaguma eri ya white kugira ngu waaba oyine akakoko kaawe kari nka ka kinekye, kiratuma abantu bagiraki, bakakunda.